Laê lùã guiohà laê lùã guioh iã jeè jnanhà tùhå nénâ laã jáhå taã iã nenã ziaã mønâ lùã guióå nénâ taã iã nenã ziaã mønâ lùã juáhã tsouã televisión søã nenã taã nenã ziaãmønâ lùã tanå lùã baâ nenã tíã oå manã manã çiáhå ñánã manã çiúã ðuinã iã áå ziaã nenã jáhå tiaã tiaã ziaã mønâ lùã iã õâ televisión taã nenã ziaã çounê mønâ áå ziaã nénå iã tiuã bahâ jniánã iã tiuã bahâ jniánã nainhå jniánã jniánã tsøã lønâ tsouã tsouã jniánã tiuã jáhå taã ziaã jáhå taã ziaã lùã color jonã çanã minhà jonã nénå áhå ziaã iã lùã color nionê guiohà television nénã taã taã nenã ziaã mønâ lùã ñanã raã jonã søã nionê tanå lùâ bahâ søã nenã søã nenã søã aùà iâ ninê nenã søã jeèe nenã nionê jánhå taã nenã ziaã mønâ lùã <noise> ñaã çánâ taâ guahå baâ tsouã lùã iã çuáâ søã nenã ñanã çaã jnùnã tsouã çióhå juøå tsøã çuóã søã çionå tsøã søã çionå tsøã iâ jouà iâ guúnã lùã láhãlùã joúhã juøå juøã tiuà juáhã tsouã lahâ juøå tlalista ñanã joúhã nonê juøå tùhå çiánã nonê tùhå goè tùhå. Ñanã tùhå guéâ guiohà søã guúnå jmm tùhå iâ zaíhã santo domingo tùhå jonã joúã nénå material nenã láå jøè iã jeè nenã taã iã nenã ziaã mønâ lùã tsoå tùhå nénâ laã nénå iã ziáhã nionê iã ziáhã manã ziaã iã zaíhã tsouã lap nenã taã nenã mønâ ziaã tanå ziaã pahâ nenã nionê jmm iã jonã tiuã iã nenã mánhå guiâ jaå taâ tiuã nenã mánhå çóhã jaå tsouã tùhå nénâ laã tele nenã jmm ziáhã manã manã nenã manã jéã tionhâ tùhå nénâ nionê laã nenã bahâ lùã láhå jøè iã ziaã nenã laã laã lùã guiohà nenã iã zaíhã televisión nenã jiáâ jiáâ iâ guúnã baâ nenã ziaã mønâ tøhê lùã iã çanê tsùà meinhâ jonå zøê tsouã jéã zaiã iâ ziáhã tsùà meinhâ søã søã tonhâ iâ ziáhã søã søã jmónã taâ jonã nénå láâ láâ tsøãjmánhå çounã lùã guiaâ jonã zeínã tsøã nionê jéã tsøã iâ jouà guiohà nionê jéã jéã tsøã manã laihà lahâ ñanã jéã tsùà meinhâ roúnhà nionê iã jonã láâ tsøã nenã õâ televisión nenã laå nenã bahâ lùã láhå ziaã nionê. Taã taã nenã ziaã taã nenã naønå manã jáhã nenã tanå tanã áå ziaã nenã zaiã láhã manã loê láhã óå jmaønã iâ nenà baâ çóhã tsøã nenã mønã lùã jánhå taã nenã çuúhã tsouã nionê láhå jøè nenã guiaâ tanå ziaã nahâ nenã.